إذا يخيروني نسافر للزمن للمستقبل، ميتين عام للقدام، نحب نشوف كيفاه باش يولي ال- العالم في التقدم التكنولوجي، كيفاش باش <hesitation> تولي <hesitation> التلفزه كفاش تولي، الكراهب كفاش تولي، بالحق باش نولو عندنا كراهب تطير ولا <hesitation> تولي <hesitation> ثما وسيلة نقل أخرى، هذاكا أكثر حاجه نحب نعرفها.